Min mi maangina ko shaani fuf ko hawti yimɓe, mɓe mbaawai ɓe keɓa ko ɗumee so ne ɓe ngaɗi ɓernɗe ɓe goonde lamɓe geete, waala ko saɗɗaata.